आजच कालान हे गजल बरी कशी म्हाका दिसता, कारण मानिस आपले सोयिचे आयुष्य सोडून जगान आनी कित। असा ते पायता तशेच तांका नवीन अनुभव गावता।